Rí miruꞌjun xu̱wáánꞌ ñajuunꞌ tsúú <hesitation> na̱nguá inu̱ ma̱goo ma̱tha̱ ikhúún rá numuu rí nawáán indxaꞌjué wéñuu̱ꞌ rí miruꞌjun ikhii̱n, ngaa̱ júwé xawii náa̱ꞌ mangaa má griguu̱n <hesitation> na̱nguá ini̱ ma̱goo ma̱tha̱ ikhúún rá, o̱ na̱nguá ini̱ mba̱yu̱u̱ꞌ o̱ mbáxngaa ú inii̱ꞌ ngaa̱ ikhaa ríꞌkhui̱ na̱ꞌni rí majuwé ikhii̱n, tikhuu má rá jañii̱ miruꞌjun má indxa̱jue̱ ngaa̱ kixnuu máá nguáthá jayuuꞌ ú tikhuu̱n. ꞌxúꞌkhu̱ má míxtu̱u̱n mangaa tsú nadayo̱o̱ ikhúún rí na̱nguá iꞌguii̱, ndayéꞌ rí mi̱khui̱ e̱tha̱ ikhúún ráá <hesitation> tsú xtáa̱ guꞌjuáá mba̱ꞌja nuthu, ndayéꞌ mééꞌ, natsimuu̱ náa̱ napi̱tsu rámúúꞌ xa̱bu̱ rá, <hesitation> mangaa má ngrigo̱o̱ nandxaꞌjuée̱ má miruꞌjun mangaa̱, ikhiin xu̱gúꞌ tsúgi̱ꞌ tsú nda̱yoo̱ ikhúún. Xúꞌkhu̱ máá xtáa̱ mbáá ñu̱ꞌju̱n mangaa tsú nandxaꞌjuá rí miruꞌjun múú na̱nguá e̱yo̱o̱ múú jañiiꞌ mirujun na̱nguá iꞌgui xará, <hesitation> ikhaa tsú nutháa̱n <hesitation> xméda itháa̱n tikhuun e̱yo̱o̱ ikhúún, ajan ngaa̱ tsúꞌkhu̱ tsú nda̱ñuu̱ ikhúún rí miruꞌjun rí na̱nguá ini̱. Xkuánii ikhruaꞌjo̱ ikhúún.